أفضل إني أستطيع التحدث يعني مع الحيوانات <hesitation> لإنه بيكون ممتع ومثير إني أفهم أفكارهم ومشاعرهم وكلامهم يعني عموما، الحيوانات تعبر عن نفسها يعني بطرج مختلفة عن البشر، فأحب إني أسمع جصصهم وتجاربهم، بينما التحدث يعني بكل اللغات يعني بيكون مفيد لي، والتواصل بعد مع الحيوان بتكون تجربة ف- فريدة ورائعة من نوعها.